اه ابن خلدون اه يعجبني هلبا اه لأنه سابق عصرة اه وحكيه على المجتمعات بطريقة جديدة اه كلامها يعطيك نظرة عميقة على كيف أن الدنيا تتبدل.